Pechda sabzavotlarni turli xil shaklda pishirish mumkin. Bulardan birinchisi, <hesitation> ularni to'grab pishirish yoki to'g'ramasdan pishirsa ham bo'ladi. <hesitation> Bularga ularni qaynatgan holda yoki yog'da qovurilgan holda pishirish mumkin. Bu <hesitation> qanday qilib yeyishga bog'liq. Va sabzavotlar qaynaganda <hesitation> o'z <noise> <hesitation> kaloriyalarini o'z ichidagi vitaminlarini <hesitation> yo'qatishlari mumkin.